So nahabwekyo ninsobola nta kurolerra ekihinzi? Ekihinzi kinu obu kikuba kikukwaasire, nikikweetagisibwa okunywa amaizi amaingi, okukora ebisasaizi kandi nokurya ebibabi byemiti nkomujaaja, <hesitation>